Budaya atau tradisi ma peran atau ma tugas a terhhadap masyarakat modern mane sebagai nanga jati diri, atau bahasa modern i temo sebagai nanga identitas, o sehingga nanga kehidupan mane ua o budaya budaya yang fafaja i totorou yang o kia ma sumber barat ino ingosa manga nanga kehidupan ngone sebagai umat beragama de sebagai manusia atau nyawa yang menjunjung nilai nilai budaya sehingga nanga budaya manege ua i tergerus atau i rusak oleh karena kia o modern modernisme atau modernitas yang merusak atau dapat i munculkan i sitorou nanga budaya yang selama mane wa coho atau wa jalani.